Fomba fagnanaovana smoothie ndreka a malaka anao a voankazo a de mixenao miaraka amina yaourt izy na glace a dia <hesitation> atambatranao akao dia aveo amizegny rehefa vita iny de tatavagnonao raha ohatra ka misy azonao tatavagnona de vita.